Aw, Amba! Mikyia wo oo! Hͻn mpͻw mu ɛ? Yɛda Nyame ase dɛ afei dze ͻama wo kun pa na erebɛkyekyer ebusua fofor a ͻtse dɛm yi. M'enyi agye. Morobͻ mpaa dɛ Nyankopͻn bͻboa na wo fie no ayɛ fie a ͻyɛ enyigye fie. Na meserɛ Nyankopͻn dɛ ͻndom hͻn mba afɛɛfɛwfo a wͻbͻboa na wͻama hͻn enyi agye wͻ abrabͻ mu. Nyame nka hͻnho.